കഥേരി ഏന്ഛ കേല്സ മല്പോന്ദു കഥേരി ഏപദ। കര്ബദ മല്പ്വേരു രദ്ദ് ബഗദ കര്ബ ബോദപ്പുനു। നന്കു ഓല മസ്ത് ഛൂപിഥിന കര്ബ ബോദപ്പുനു। രദ്ദു പീസവു ഏദുര്ദ ബഗോദു ഛത്തേ പോദു ബക। സൈദിദു ഛൂപു പോദു മസ്തു അ ഉദ്ദ കര്ബദ। ബഗനു രദ്ദല വോത്തുകു ദിവദു നലുതു നലുതു। വന്ജി വത്തൈ മല്ഥുദു അവേനു സ്ക്രൂദദ ന। ഥിക്കദു പലദപ്പുനു തിര്ഥു ദ ബഗോദു ഹന്ദ്ലേ। വന്ജി മല്പോദപ്പുനു രദ്ദല കര്ബദ ഉന്ദേനു। ഓ ഹന്ദ്ലേ നമ ബിരേല് പദു, ഗോവുല നന്കു। കഥേരോലി നമ ഹന്ദ്ലേദ് ബിരേല് പദു അവേനുഏ। വോത്തുനഗ മിഥു ദ ബഗ കൈഥല് ബരന്ദ്। പ്പുനു <hesitation> അപഗ കകജി അവദു। ഗോവുല ഉന്ദവദു പര്ഥ പോപ്പുനു।